﻿Paamun ti fudi kunku le ƙe maa weeƙo shikki ƙe maa ninya shi an tomon rocco ƙerai kuma tomon ii kera ƙuma rocco laacemmo eleƙuni kumbili fuɗi shi kamma ta shubun kpalleemu ƙamma lauwiu nong kpalle peneng ta pittun nong we gbude ti kumbili kumbilimo ndang baɓɓilla mandi maa ar fooru foƙ laani nong tem she sherep wattu ƙawuƙon ti ƙui ndi peejo shikki, ndi peejo shikki, ndi ƙuni nong te to ndang monno yimo tukuit to sherepmo ciɓɓaame shiiji walla ta le laaumo, peneng ƙo leeƙo laaumo nong shinui ar wa wu shomɓan roccoi cha shinu birang ar la laaumom dang pinkunru ndang wattu shini pang ta toom kpattini, to, minu ƙammai shi ƙamma kpattini ƙamma ii ƙunji rocco sherepmom, sherepmo ƙamma dang tuƙu-i-i a aunumo leeƙeeƙo paamun ƙe illina ƙen luun ta kumoi ƙu kaaƙ ƙa yimmo we shi yiiƙo kushira shi leeƙeeƙonmom paamummo ndang mandi ma dang murero ti fudi le laaumo dang mureero peneng ƙamma i-ip ƙan tomon rocco ƙan shinum. Le laau piɗa, le laau ii paamun ma ii lei fule peɗɗoi i shiraaro ta fure, wato ƙushura shira ƙapanimmo ko teɗɗe illina ko kuma teɗɗen muri, teɗɗe ta nla laaumo bang ko ƙuma teɗɗe ar laani ɓangm, fudi la laau piɗa sharep kuma ƙunji wala-walai laaumo shilji <hesitation> piɗa nong tuƙushira shi liijin cibaamo. <noise>